Atsofoka ny micro-ondes a dia ampidirina ao amizay ny sakafo andrahoana, dia <hesitation> andrasana hoe firy minitra vao masaka, dia izay.